जश एबि बार ए से। सबसे पहले तो आओ। सवार, तबी आओ आम, तबी आओ तबी बडबर, तबी भिपर, शुकर, शैशर, ओइतर।